په کور کې د رستورانت د کیفیت ډوډۍ جوړولو لپاره، د تازه او لوړ کیفیت لرونکي مواد واخلو. د پخلي پروسې ته ځانګړې پاملرنه وکړو، لکه د تودوخې سم تنظیم، ټاکلي وخت سره پخول او د رستورانت ځانګړي تخنیکونو څخه ګټه واخلو. د ښکليوړاندې کولو لپاره د ډوډۍ سره خوندور چکني او سلاد باید وکاروو.